Beyam khaina bwgwui kaisa kaham tei siring siring jaga nangnai. O jagao ree ba lamthai bowui nana nangnai. Yakung kongnwui no kaita bereb khai ma achuknai tei o yakung sakao yak berana nangnai. Aboni ulo bukungtwui hama kolok kolok khai ma nanai. Hama ni khorang no aste aste khwnadi tei bwkhao tongma kok rok no pogrwna naidi. Aste aste khai ishwar no bwkhao muitu khlai di. Amtwui khe dosh ni simi bish minute jora siring siring khe ishwar ni mung nawui beyam khlai di. Waisa paikhai mokol fiyokdi yakung khulokdi tei aste khe bwchadi. Sal o waisa amtwui khe beyam khaikhe chini saak tei bwkha ni bagwui belai kaham.